Ma muhu dɛ ɔyɛ nyimpa na obotum ayɛ <noise> sɛ yɛyɛ dɛ "machines" mpo nyɛ a adwen a ɔtaa nyimpa n'ekyir a ɔno ɔdze yɛɛ ne dze no ɔbɛma ne dze no ayɛ soronko. Ntsi nkyɛ dɛ yɛɛyɛ mfonyin yɛɛ drɔdrɔ dze "art" nkyɛ nyimpa na ɔwɔ dɛ wɔyɛ. Asɛm bɛn na nyimpa no pɛ dɛ ɔka, ɔka akyerɛ woananom, ɔpɛ dɛ ɔka nokwar bɛn no, ɛno nye mfonyin a ɔyɛ fa ho n' ama egyina ho a eetum adwendwen afa a ad- adze no a wɔyɛ no mfonyin no ho na atse ase. Bi koraa gyedɛ nyimpa n' nara kyerɛ wo mu ana atse ase <noise> na sɛ yɛdze ma "machine" ne a <hesitation> ebɛadze paa na "machine" no obotum ayɛ ntsi emi megye dzi dɛ yɛɛyɛ mfonyin nadze ne dze ɔyɛ <noise> nyimpa n'asɛdze.